Bankinii bare kadi sun fa inamaa midaasenu, bare pesa it olkaayetenu, bare pesa kas kaayetenu, bare peesa irafudeten, pesa irafudeno ak gatiafa hinfudeta, peesanen it olinkaayeta, peesa atin olkaayeno feetine guya atin kasa fudeno feet dufte kasuma fudetai, pesa woat bare sun kas kaayet woyu hiito, malum atin feet dete fudet